तापमान नापने के लिए एक थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। जो विविध प्रकार के हो सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य किसी वस्तु या स्थान के तापमान को सही तरीके से बताना होता है। थर्मामीटर का उपयोग इन स्टेप्स में किया जा सकता है। पहले थर्मामीटर को छूएं, उसे तैयार करें, और फिर मापन की प्रक्रिया शुरू करें। थर्मामीटर का उपयोग तरल पदार्थ के तापमान वातावरण के तापमान। या शरीर के तापमान नापने के लिए किया जाता है। तापमान मापने के लिए थर्मामीटर को सही जगह पर रखें। और तापमान के स्थिर होने का इंतज़ार करें। लिक्विड थर्मामीटर में मरकरी या ऐल्कहॉल की लाइन जहाँ तक पहुँचती है। वही तापमान होता है उस लाइन को ध्यान से देखें और मापन के अनुसार तापमान को पढ़ें। थर्मामीटर का उपयोग तापमान नापने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। जो अलग अलग प्रकारों में उपलब्ध होता है।